Este kuka chii yua kutu jaa natiiyo xiniyo natiyo nava´a tuu kuu charra xiniyo natiyo navaá tuu kuu charra xiniyo chii nuu tuu kuka yuatu kuu chii este ni charraii xini luliyo nuu ma nu tuu kuka yua te kuka yua kuu jaa ntíkíuni natíyo xiniyo vasa ni tau nii ju´uniyo ntí´li pero jii kuka yua chii koka yua kuujaa santoo xiniluliyo kuu este natííyo xiniyo natííyo yua kuu nuu jatiunyo kuka yua.